To lesdi am himɓe e mbara hakkunde ujineeje tati yaago Ujineeje jowi to nyallande (three thousand to five thousand)/day. nine thousand to fifteen thousand /asaweere